Ҳамаи шумо рӯҳи хуби гурӯҳӣ доред, ва ин дар кори шумо маълум аст. Ман мебинам, ки ҳар кас вазифаи худро бо масъулият иҷро мекунад. Вақте ки лозим шавад, касе ба дигарон кӯмак мекунад. Ин навъи ҳамкорӣ барои муваффақият хеле муҳим аст. Шумо мисоли хуби кори дастаҷамъӣ ҳастед.